ف يوم من الأيام ف موسم الهجرة كانت عيلة طيور بتهاجر لمكان دافي ، لكن بسبب عاصفة قوية ضاعوا من بعض كل واحد فيهم ، حاول يدور على التاني ، وفجأة لقت الأم عصفور صغير بيعيط ف قررت إن هي تساعده ومعاه بدأو إن هم يدوروا على باقي عيلته وعيلتها